Nonno jirgiwa diwoowa firaata dow. To jirgiwa huɓɓama sai fankawa maga fuɗɗa wirnuuki, daga ɗon sai jirgiwa fuɗɗa yahdu e leydi, so arɗiɗo jirgiwa ngan jaaɓi jirgiwa min waɗi yahdu e Les sai nyo'a gonga inaare. Daga ɗon sai jirgiwa fira dow.